<noise> ɗon yende baaba koli, daada koli be bikkon koli ɗo egga se be majji. Waala mo laari be. Daada koli be maama koli ɗo wooka wooka, wooka se be laari sikigu, se be yecci sikigu ko waaɗi se sikigu o may hoosi be haa ɓaawo maako be ye beɗo dabbita bikkon man se har be dabbiti be fuɗɗi be hefti bikkon may se be barkiti sikigu may.